﻿أول ذكرى نتفكرها من طفولتي أنني كنت كت صغيرة بزاف، كنا في الدار. كانت ما تغنيلي و أنايا نرقص و با و خوتي يشوفو فيا و ي-يصفقو. <hesitation> عزيزة عليا بزاف لاخاطش كنت تفكرني ب-بوقت كان <hesitation> بزاف جميل في حياتي و بزاف بسيط.